أكثر الصفات اللي تعجبني في الأفراد هي الصدج والأمانة, لأن هالصدج يعطي شعور بالثقة, والأمانة تخلي الشخص موثوق فيه, بعد أحب الصفة الطيبة, يعني اللي يكون عنده جلب طيب ويساعد الآخرين, كمان حس الفكاهة والضحك يعجبني, لأن يخفف الأجواء ويخلي الناس تضحك وتنبسط, باختصار هالصفات تخلي الشخص مميز ومحبوب بين الناس.